الزيارة الأخيرة كانت للرباط، العاصمة دالمغرب، وعلى حساب التوقع ديالي كنت كنتوقع أنها فيها الازدحام وفيها التوتر، ولكن اكتشفت بلي فيها شي نوع من السلام ، وممكن تأخذ منها الالهام، ومنها حديقة الحيوان ومنها كذلك مسجد حسان والساحة ديالو.